بالوقت الحالي <hesitation> أعرف أتكلم لغة عربية والإنجليزي شوي، بحب إني أتحدث بالعربي لأنها لغتي الأم وتخليني أعبر عن نفسي بشكل أفظل وأفهم ثقافاتي وعاداتي، أما الإنجليزي هي مهمة لأن تساعدني بالتواصل مع الناس اللي من ثقافات مختلفة وأقدر أستخدمها في الدراسة أو السفر ها كمان.